Apuna taim fortnight ai nalo wiki sodinai, two wiks sodina nalo mapa fortnight are government fortnight nalo mapa abe. Are government fortnight nalo tapa abe, nalo isogu kai malamala nalo kaua kee agu family kai tupadeni kai kaisi, ah koa ki kakaisi agu friends kalo iakoaidia. So, ena day en friday, nalo kai mala mala soma kasi ataisaguto friday na weekend ani kiki pa kaisi patalo, tara sai patalo arii ipirani babaina sadia ala sadia ida la lallaiala ma patalo kikianini ruma lago nalo opoda dapalo daki ia lago dapa koa. An dapa sausau mane lago dapa koa. Are koa soma paparataim mamalo saka pe a muamarela pe misamisa pe kaunalauope paparataim amu saka pe dakia babainia dapakolo pa dakikia, ala dapaka dakidia. Are paparataim dapakaisi niani nalo isogu pe malamala soma na oua skul fee, sunala skul fee umado batjet dapa alo atoria aniani a sait ai paparakain patalo ena saitiai madapa batjetim atoria dapalo kaisia. Are ena taimioi. Friday nalo kai malamala kasi na fortnight weekend ela isogu kai nalo atoraina taka o koa nala kalo kikiu, taka kikiu a soma nalo isogu pua ena iso eh amini waka paa enu fortnight week eh pua isogu pelo atoro. So nalo kai naulo atoro, paparataim ena koa kiki kaisi kai koa kalo mausu ela matapeka rare, ma next day kai lautauloma.